انا من العاده نقرا برشا كتب نقرا <hesitation> كتاب ولا زوز كتوبا في الشهر، تويكا مع الخدمه نقرا كتاب كل <hesitation> شهرين، يعني ممكن ممكن إذا باش نعدهم الكل من أول ما بديت نقرا ممكن في منطقة ميتين وخمسين <hesitation> ميتين وسبعين كتاب، نحكيو عالروايات والكتب الخاطيه القرايا، لأنو باش نحسبو الكتوبا القرايا ممكن نفوت خمسمية كتاب.